نحكي بالطبيعة اللغة العربية اللهجة التونسية اللهچات العربية الكليك النچم نحكي بيهم، آآ يعجبوني نحب نقلد اللهچات العربية خاصة اللهچات الخليچية واللهچة السورية واللبنانية يعجبوني برشا برشا نحسهم يونيك ونحب آآ زيد آآ اللهچة الفرنسية والانجليزية وشوية إسبانية-إسبانية بالطبيعة اللهجة نموت عليها.